الجهوة سهلة أول شي تغلي ماي زين وبعدين تاخدلك ملعجتين من الجهوة المطحونة وتظيفها في الكوب وتصب الماي المغلي على الجهوة، وتحركها شوي عشان تمتزج إذا تحب الجهوة مع سكر ظيف ملعجة سكر وحرك زوين وإذا تحبها بالحليب ظيفلك حليب بعد ما تذوب الجهوة وبالعافية عليك.